Pos te vó a izil de paquí dela mi comarca de Montanchi. Alo primeru, la sierra, güenu, el monti, que era ya monti sagrau mesmu enantis delos romanus envadil-mus. Alogu paquí tienin nacencia dos ríos bastanti emportantis comu sonin Aljuzén i Salol. Aljuzén que vierti pa Guadiana i Salol, que vierti pa Taju. Tenemus tamién unas pocas de charcas, comu la del Cura i nel Salol ain dos represas, una más chiquina i alogu sotra más grandi, que lleva el nombri del valli, Valdesalol.